यदि फुटबलवाइ हेरक हतइ जौ अप्सन देबहा जौ देले हतइ जौ एउठा लाइभ हेरके प्रत्यक्ष हेरके । आ यागुणा टिभीमा हेरके । खास वास्तबमा कहले जौ मोर इय फुटबलमा मोर हेरक त मन तर खेलाईकमा मने हैन मन । तर मोर इ दुगो अप्सन दे हतइ जौ मुइ मने प्रत्यक्ष फुटबल हेरके <hesitation> रुचबाही । करउ कि मुइ यपने नजिकसे देखाबाही न त । कदेहू न यपने टेडवाक नजिक से प्रत्यक्ष देखले उअ मन्सावा कसका बडीय खेलाइ कसनक हसइ रमाईलो, कसनक हसइ जोस जाँगर प्रत्यक्ष देखले र टिभीमा देखले बहुत हसइ फरक । हसे जुन किसिमसे मुइ प्रत्यक्ष देखसही रमाइलो देखसाही मोर मनवा पुरै खुसि हसिय । उअ प्रत्यक्ष देखके हसे । यदि इ दुगो मोर अप्सन हतइ जौ मुइ <hesitation> प्रत्यक्ष हेरके मने मुई बढी रुचाबाही जेन उअ टिभीमा हेर्नु भन्दा ।